nna dookuo worimaa baa mu kunkuto dookuo le ti, walla ka masiinoo taa, oridinatooroo masiinoo taa ka dookuolu ke suwati, ka tekisoolu seesiiri ka nna doneelu dundi a kono, donku nka tara baake wo le la. Niŋ nmaŋ taa dimaasoo wuloo kono doroŋ i se a loŋ ko masiinoo le be nbulu nbe dookuo la.